بصراحة افضل النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا لاني الصباح عندي له جو خاص يعطيني طاقة واريحية لبداية اليوم. لما اصحى بدري يكون عندي وجت اكثر للتركيز على المهام المهمة واحس اني اكثر انتاجية بعدين احب ابدأ يومي بنشاط ويكون عندي وقت للاسترخاء او ممارسة الرياضة. والنوم المبكر يعطيني فرصة لاخذ قسط كافي من الراحة.